Ye iha yikanevanka ikachimeche iha ye'e, endani ndubu jun ujun fuerza ndubuu uun nduchinua kakame nde ndua tukunraita ahi ña'a tuinuu anduña nranjé.